ⵏⴰⴽⵀⴰⵍⴰⴷ ⵀⵉⵀⴰ ⵉⵎⴰⵏⵉ ⵏⵜⵉⵙⵉ ⵜⵏⴰⴷⴷⵉⵣⴰⵢⴰⵔ. ⴷⴰⵇⵉⵍⵉⴳⵡoⵙ ⵢⴰⴳⴷⵉⵣⴰⵢⴰⵔ ⵏⴰ ⵢⴰⴽⵇⴰⵜ. ⵀⵓⵏⴷⴰ ⵡⴰⵙⵜⴰⵜ. ⵡⴰⵙⵜⴰⵜ ⴰⴳⵉⵍⴰⴳⵡoⵙ ⵢⴰⴽⵇⴰⵜ. ⴷⴰⵇⵉⵍ ⵙoⴼⴰⴽ ⴽⵜⵉⵙⵉ ⵜⵏⴰⴷⴷⵉⵣⴰⵢⴰⵔ ⵏⴰ ⵎⴰⵡⴻⵜⴰⵜⵉⵏⴰ. ⴼⵓⵍⵉⵔⴻⵉⵜ ⵉⵏⵉⵏ. ⵜⵓⵎⵓⴷⴷⵓⵔ ⴷⵉⵙ ⵏⴰⵀⵉ ⴷⴰⴽⴻⵀⵔⴻⵜ ⵉⵔⴰⴽⵀⴻⴻⵙⴰⵏ ⵢoⴳⵀⴰⵙ.